bana mooƴi, mooƴi ɗon mari ornde to ornde nden mbo, edi ɗon mari sarawniyaajo, kanko <hesitation> mbo, kanko jogii ardungal ornde nden, nden mbo kanko sendata kuuɗe, kanko ardoto fu to ɗum yetta.